wam nlọsịn ɓaị ta mana, ɓ̣aị anga wọk wọkẹ tama tama, ka ɓaị nẹ da mana ko ka warẹnnjọ ịkọ waịzị, ka mụ wa kẹn ka mangọ baị wa nụmị ga ga ɓaana. wa- wa nụm mụm ma kẹn ka manị ka ɓaana ko kan wak sọ ɓaịgọ nẹ ka wak kọrọk kaị jịn pịịgọ, ma war kọrọk pụrụm ɗọk warẹ pa yịp tụk lọọ mọ yịptụ lọọ ka warẹ pịyẹ, ma sịdak mana mọnga watọ ka ọn pọ ma saa maya da sụm kaya tịsị ka waam ɗasam ɗọgụm wa war kịịgọ nẹ ɓ̣aị ma kọt yaịz ɓaana, kayan kụmnị ka kum da kụmgọ ɓ̣aị gụm ya ɓaana, ka yag ịlsị kaga to waam ɗọgụm ma matọ yaịzọ nẹ ta ta sụmjẹ ka yan ịlọ, mụnga watọ ka sẹbḍẹ, ɓ̣aị wa ụtụkọ nam ɗọgụm angụngọ ma ga baị, ɓaịnọm ɗọk <hesitation> mịyẹm mọn ɗịzamụn lọrọ waụgọ kọrọk kọ tẹẹịyẹ nkọtsịn lawọ da pọknọ, nkọtsịn lawọ da pọknọ n ɗịjụnọ n yan, n ɗijụn da mana ngụm ọnụk wịdị tị laụnọ, nagụm ọnụk wịdị laụnọọ, mịyẹm ɗasa ashe kẹnụk kama mịyẹm lọrọ gana mịyẹm mọ ɗọpị mokobta kẹnụk ka manị <hesitation> la ɓayị gụm ya gụm ya ɓ̣ana, ɓaị mokobtano mịyẹm lọrọ ga na gum ya gum ya ɓ̣ana n ga dam la bai jẹn yaz ɓ̣anaṇ naṇ?. la ɓ̣aị gụn ya gụn ya ɓaana sọrgọ la ɓai yan warọ wana kọtụn yadụn pọ mịldọ kọtụn sọbtụn yaddam kan pọn wam mọ paro ngango wayịm nga ɗam labaizẹ ya zu nupi nang ma sọọrẹ watụ ta inọ ya'itọ gịị n watọ sọbtọnọ pọkịm wa ị nẹn sabị nẹm nga la baịjẹ dam waị a naṇ ụksẹ? ma watụ yawaị yawaị yan yaj ụụ yan wat kama mịyẹm lọrọ gana, sọrgọ <nọisẹ> tuk <hesitation> nyam kọt yịm saba nga to wam ɗọk anẹ gụm watọ yazọ nyan kọt kai̱ pị la ɓaị nwargọ nwarẹ wẹẹnụ <hesitation> anaṇ jirị yak ta manị kọtkọ lụngụt adụk mị yẹm lọrọ ga na kụm lụngụt adgị, kụm lụngụt adgị, nyak sẹrsị pomana nga ɗam waịjẹ anaṇ? paazẹ paj wana pịdị yaj naṇ? kana tan paar <nise> rikko apkọ pọ mani ma, nụm par kina da kaba landam ma lụgụṇḍi nga pajẹ, wai nangụm paj yak ụksẹ, paje ntak dịkɗ̣ịk waam paj yaagọm. n yan wẹdunọ n yan kaị nbatanị nyan sịdụn mana, nwana n kọtụn nẹjị tị wụrụknọ sịịdụdgọ mantọ kọrọk, man nọ na yajị lawọ kọdtẹ wụrụknọ sịdụtgọ <noise> nḅa nẹjị, nḅa nẹjị, tị wọrọp <hesitation> yayi waanọ nga pajẹ wajẹ waam pargo nḅa soopi laligịnnọ nga pịmọ wajẹ awaam pargo ga labai miyẹm lọrọ ga mịnị. Man rap wa mọna nejị ga baị wannọ <hesitation> ɗọngọ nụm yayaụ nị tị kọrọk yan adgị wan kọrọk wargọ labaịje ɗaga kwakọ adụk aduk wamọ pụr yayaụyị warẹ pụrụn yaụyaụyị ma par wam mọ kadtọn yayauwe wam mo ɗọpị sụmị mota ɗam waị nẹm ma parẹ waị nẹm, ma ɗọb mụwaị ka yịnị warọ, ma ɗọb mụwaị ka yịnị warọ har pịdị yan sụm ɗaga piid sụm yaagọ, waanọ yan swatụ mashin yan sịdị mana labaịje yan ware tịdud- tịdụtọ tị ak wayịm ɓan ɗ̣ọnzị tị kọrọk yan ware tịtụdtọ kwa kọ pọ tịdụtọ tị agị <hesitation> nụm waanọ mọnọn rikko parụk wam ma kaɗụn yayawị pụdgọ ka yayị labaịje mọ ɓa sebị ka a ananjịrịm wan pịdị kaa waị laɓaịjẹ yan yaj ụụ yan sịdụd mana labaịje sịịn mana waana kotun yaadam hehehehe gụm yaan pọ-pọ mịldọ kụm ụtam yaddam alaman mụụ ne tị kọrọkụm ɓaanụịje kụm yaj kụm yadam kụm yaj nụm ụtam alamai nyan yịl wam mọ ɗọpị sụmi handset sumị nẹ da pọ mamụm wamu dobyo nyan ɗọp waannọ pẹẹmọ labaịje warụk kọrọk mọnọṇ sịdụd gọ ɓaan an ak adụk ɓanum mọn parụtgọ monga to koyaya kon ngaka anẹ tị korok. mọ laɓai yaan wannọ yan lọpị, wannọ kwakọ pọ lọpị kana ai laɓaị daga wẹiz ụ yan wẹdụtọ wa- wanno ka n nga pẹẹmọ wana pịdị nẹdam ka ananjịrị warụk pịdị kaa waị, awam n lọsịn ga ɓaị tama tama n lọsịn ɓaị tama tama n lọsịn yaj tẹị ɓaị sụm ɓ̣aị an ga wọk wọkẹ ɓaị a ụk mụụ wam kwatgọ ga pọgụm ga pọgụm wa sọpụn sabam a wam n lọsịn ɓaị tama tama. Tanga wam n lọsịn tanga, tanga anga wọk wọkẹ tama tama tanga mọnga yaj wụdgọ mọnga kẹr <hesitation> wam mọ ɗọpị sụmị wamụ ku wamo ku wam mọn ka tịrụn kayịlị mọnga tịr monga warẹ kẹrị tị ti tanga ka gun warẹ tịrụm ka yịlị mọnga kwaɗẹ ka warẹ yan sọọgọ mọnga kwa pọ ya sọọgọ ka warẹ pụgkị ka tang nẹẹm ka ya waịtaịyẹn ngaka kanga lọsịn parkịna kanga ga tanga ma ndam ka warẹ ya <hesitation> ma mịyẹ ka gan partọn kịna har nam ka padụn tạkị tanga anga ayam tama tama tanga a kọṇ mọnga kẹn mọnga kẹn <hesitation> wam ma wọkụnga tanga ndam ka yịllẹ ka warẹ wayị kan ga tọmụm kan kanga lawọ tị pịdị ma ɗen n dam ka warẹ waị tang tẹi̱yẹ ka warẹ wẹn kịna ka warẹ yan ɗẹn laụgọ, kokuma ka- ka kụụm wẹgkọ kaga waamọnjaanam mọnga waa saanịm kanga ga tangam tọbjị, ndam ka ị waịz tanga ka warẹ warẹ ka warẹ wayị ka padtọn nụm waamọn jaana nam mọnga watọ gụm yan ayam ganda kanga ga lawọm ma mẹẹrụk pịdịị sọụ wa tị pịdịm tal ndam ka waị tanga ka warẹ adẹ ka warẹ angtọn, <hesitation> kịn lawọ wam n lọsịn ga wamọ ɗọpị sụmị <hesitation> <noise> wamo ɗopi sumi mẹẹ mẹẹ akọn tama tama mẹẹ ndam ka ị tẹi mọnga tẹị ta sọr ɗọk ndam mọ ọtụk lịgịn pụd sẹẹrẹị ko pụwa. <noise> ma layụtọ nasẹ layụtọ nasẹ layụtọ mẹẹ anga rịzọ tama tama, kanga tẹị mẹẹ ndam ka taa dịkɗịgị mọnga tẹị mẹẹ ndam mọnga ị waịzị mọnga kẹn ɗamuwan ɗok ndam ka waị mẹẹ ka warẹ patụ <noise> ka ware padton wamọn jama, ka padtọn kụkụl ya pọgọ, ka padtọn ndam kaɗụm waịs mẹẹ ma ka padụn langọ nam kọṇ ko tagkọ ka wọbẹ da yọgọ, ka ta ḍịkdịgi,̣ ndam ka ị waịz mẹẹ ka angụm kịn makaranta lịgịngọ ndam ka ị waịz mẹẹ ka warẹ <hesitation> lalụn mana ko ɗimin dai ka mẹẹ ga rịjọ wam ma ịlọ ịkọ ndam kanụm yịp mẹẹ ka warẹ wayị. wam mọna mẹrgẹ ịkị ị tẹnjị tẹnjị a kọn tama tama tẹnjị anga ayam a ụk irim mọnga ɓaa yas tẹị wam ɗọk mọ ịlẹm ụk nam ɓ̣aanụm mọna nẹ ma mẹẹ ndam ka ɗụm yịl kịn tẹnjị ka warẹ nụmụm pịtẹịyẹ mọnga ɓaa yas tẹị nụm wamọ wụḍam ḍaanụịjẹ ka ị lal mangọ ma da agị ka ị <noise> sọụ wam lalịgịngọ sọụwịị ka ị angị ta agị ka ị pad pịdị. pili tei i nam wa kabị ndam ka padẹ ka warẹ lallụn mangọ nganda kan kịn tẹị ɓ̣aanụm mọnga yabuḍị a wam mọna ị nẹji <noise> wamọ wuḍa a koṇ tama tama.